يا ربي، بانتظر ثلاث ساعات بس منتظر الباص، <hesitation> إيش أسوي طيب؟ ممكن المرة القادمة أجيب كتاب أجلس أقرأه لحد ما يجي الباص، أو إني أجلس ألعب بالتلفون شوي، أحمل لعبة جديدة، أو إيش أسوي مفيد؟ ممكن أجلس استغفر وأسبح، أقرأ قرآن.